གམཆོ་ལབ་ཏི་ཐོ་པོ་ཆམ་དེ་གི། ནག་ཁན་ཐེ་སི་ཡ་ན་ཨོ་དེ་ནམ་པོ། ནག་དལ་བ་ཀན་ཧེ་སུ་བ་སུ་ན་དེ། ནག་ཐ་ཐུབ་སང་གམཆོ་ཁ་ཏི་ན་ཡ། ལབ་དམེ་ཡོ་དེ་སང་ནག་ལོ་གམཆོ། ན་གུ་ས་སེམ་དི་ལབ་ཏི་ཡེག། དེ་སང་གམཆོ་ལ་བི་ཀབ་སོ་དི། ནག་ཁན་ཐེན་སེ་སུ་བ་ཆེ་ན་དི། ཐུང་དེ་ཆུ་བམ་པོ་བམ་པོ་དེ་ལ། ནེཀ་དི་ཆུ་བམ་པོ་བམ་པོ་ཐང་ནེཀ་གི། རིཀ་གུ་པོ་དི་ཆུ་དམ་དྭོ་བམ་པོ་བམ་པོ། དེ་ལེ་དེ་ཆུ་ནང་ས་ཐོབ་ཀེན། སམ་ཆན་དི་ཆུ་ཆུ་གི་སམ་དི་ཆུ། ནག་ཨོ་དེ་ཐན་སིན་ཏོ་ཨིན། ཐེན་ཆི་ནགི་ཨ་ཡི་དི་ཆུ་གི་གམཆོ། ནགྔ་ལེ་པུ་དེ་ལེ་དེ་ཨོ་ན་ཐོབ་ཀེན། སེམ་ཆན་གི་སམ་དི་ཆུ་དེ་མང་པོ་མང་པོ། བཀ་ཧོན་ཧོན་བོ་ཧེ་ཏེ་ཀོང་གི་ཨོ་དེ་བཀ་ཧོན། ཟག་ཏེ་གི་ལམ་ཕལ་ཏེ་གི་སིམ་བ་ཏོཀ་གི་ཕྱ། ཏེ་གི་ས་ཟོའི་ནག་ཨོ་དེ་ཐམ་ཆ་ཐེན་སིན་ཏོ་ཨིན།